Et tuu om kimmähe keerolinõ, aga maq arva, et <hesitation> egäst as'ast om võimalik määntselgi määräl üle saiaq. Ja ja ku saq küländ <hesitation> küländ proovit, sis maq arva, et om küll võimalik.